ساعات الخدمة متاعية، معدل متاع ساعات الخدمة متاعية ممكن في عشرة سواع في النهار، خطرني نخدم خاصة يعني على حسابي الشخصي، وبالتالي ما عنديش وقت محدد للخدمة، أما نجمش العشرة ساعات، كيف ما زادة ساعات تجيني أيامات ما فيهمش خدمة خلاص، ما هيش حاجة منظمة عندي يعني مش وقت محدد، مش أيامات محددة.